Kyingu am am saamgawu, am saam nyes pang shi nyak'al am saam nyesgu ti lak mini mi pyok bapyiyu. Am saam nyegu to lak lyai mi hankai gatou. Kab kiga ga bin pinang abi ni əiwu əi, abini o'owu, o'oh. An lak saam nyesgu tin kwarak'awu am lak saam myesgu ti da bilom ti yuk mi kin kaiyu ma bəi tənong manga ma əi daa bilomu, mi daa bilom kowai, ma bin yuk kaiyu, mi yuk kai kowai, amma myes pang shepiyok kpab amlak təmong man da. myes panggu ti lak saam nyak al, amlak təmong man da, myes panggu ti lak saam pyok bapyi, am lak təmong man da, myes panggu ta saam yibbəiyu, amlak təmong man da, domin kab nyesgu ta bəi saam yilbəiyu ta gong angwa təmong dyaal, ta gong kaamt ma təmong dyaal, ta gong kwal pang ma təmong dyal. sabo mi myes pang yii bəi am lak saamta. myesa kuma ta kəosa amsɨwu, amlak saanta sabo mi kəos amsɨ bani pundnungki lagki ga gəos gin gye yinge kurii dang gi kəos gin gye ya shakai dangng gi kəos gin gyewu, gimyes a yuaiga, a karshe ma tək pirrga. gi kwa ga bəi təmong mar iri myesgwawu gɨ ma shenong ko tin myessak'u haligook dəi nyim, am lak saam myesgu ti kəu wana, ti kau wana ti kəuwanawu. Am lak saam myesgu ti laak man b'dom tilaak man kinkaiyu don myesgu to laak man hilom ti laak man kin kaiyu, nya k'alat laak. am lak saam pang pasarki myesgu ti bi man pasarki wu, am lak saamta, am laak saam myesgu kuma ta tənongngat ti kəu wani dang ti shenong panggwa dong, kurii ta ti sheni panggwa dongngu, iri myesgwa ta lye təmong. A kinye təmong ta lye təmong. gya bəi təmong dyaal man myesgwawu kam ta a zhe wana dong ti she wanan dangngu ga kuk yibəi taye a tangngook. Man myespang. Amma myesgu ta bin təmtəmong dyaal ta zhega ko əiku əi, ko kima myesgu ti lak mak bi dəl gye ti kum kiguna gye a shenong tək dati woba ti taha ni gyewu, am lak təmong man iri nyesgwa. am lak tənong mang nyesgu ti mab pyok lagai, dang ti woba, ti shena ko pyok gwa koni painu am lak saamapang. Daah nyaat mi an laak man ginyes məi təmong yanangnga. Amma a kin angwa ma tənong mi acɨmaha man ga mi shi kowana manga sai dai am a mabəi ko gi laak man nyak'alu, tənongngom. Man ga a nyanbəi langsarang. Amma aboki yiibəi am laak man da. Am laak man mye'gu ta saam yiibəi kuma wu, kigu am saamganu ma dəm mi shepyok'əi man gawu, mi shepyok'əi kuriiya dang yak ga daa shenong ko aa pangngwa ti she ko kaza amma am zhe lagai ko kaza. Am saam kuma kogwali lokaci, am lak saamang ko ganang shiem. Am saam ko gwaki lokaci komin dəbas, guk kəi gyeki yaata pyok, ko wukyai ma gi kuku kəi gyeki gi taksɨna, am saam wukyai dəi susai, wuyak wukyai am saamsɨn dəi, shok, wuyak wukyau, ko gi tukta yinge kurii ta a shok'aak ti laak man pangu ta kiitawu. ti laak man pangu ta she ko ta saam tawu amma kab kəi, kullum ga bina pyi mui mi dawu, kullum ta kub anang a shok'aak. Daah nyaat mi am saam wukyai kyam am saam wukyai kyam sabo mi wuyak wukyai ko bapyi ma ti saamsin sana Am saam da kuma yegu ma wangpəi dəiryu ko ni wangpəi gim wan am sam ko dang dəng yepang sabo mi wangpəi ha saat kuluk ni yii. Ayegu ma pi kuluk'u, pan ko gi dang dagi nyangpyəi a, zɨn. Yegu ma kimasu pan kogi dang dagi nyanpyoka. domin ko bapyi ma ti shena ti she ko kah kiga ga guk myes ta bi gawu, ko gi multa mgin, ta bi kan yillang mal. ta bi kin kuluk'u, gi mukta mi kuluk. Daah nyaat mi kigu ma pigawu ma bəom amsɨ mi pihana, ya shok kab kigu ma piguwu hi dangnga min nyim, məigu kuma ma ngawu, mi kukmina mi dangnga nyim. Amma kigu am saamgawu kenang saam myesgu la dəmu ta zheye ko əiwu əi ta zheye ko o'owu, oo daah nyaat pain.